Jue bë ëch dun na i'ixë yëdun xa'ajpë ka'akë, tsu'ukyë, naranja china, ka'ak potë, mëdë yëdun xënkyë, mëdë yë a'ax du yaj xa'ajpyë amaxa'an am guanabana, melon, sandia, jicacama, yëyëch ëch dun najuëb.